narekko meloq kiq runtuq attinrong yero ta genneq e yaitu matindo kiq mulai tette seppulo wennie gangkanna tette aruwa baraq maega to tindo taq maega- madeceng to narekko maeloq kiq beraktifitas ki eleq e